Kua tëtä gusuu Sirilanka jei supeva mbaetɨ aikua kua tëtä ketikova, mbaeaendugskova, mbatii akua kua te, ani oimera mopeti ombavi ani error oikuatia kua mbarandu iyapoa reta, mbaeti se aikua, jare mbaetivi aesa, jare aikua ketiguakova sea europeo, asia, africa erei jaeramo se jae, mbaeti supereta jae kiraiko kuarets jeko omomae jare mbaeti aikuavi